Icora pa tajat meram marandam tibeu comis maran mitios aj lock in pans ñiun pan chupin ikor apitield pancho pin chupiña piyak piyak machupiña pi pik pikilields michupinds tiold tiold para bañen ments piyak mi cansa piyak mi mi arien mikiñej at men washan mingue miran baldado, api apiland mumkid apiland mukid tiold tial polat para peshimbecj mikot apillarke mi sarten para pajñeja mabe baldado najñeja namau ña ñe dor hasta ik najñe para met porque iran najñebe me mibaldado dode guey inguiey mi pans mi pans nikiots tiol tiol aceite y pas mikot parme cuejan de me pe mitad guardara peeranseno per metan not its sidon me meran meawuand guer aldont maram anot gumen porque sormontaja al dont muaran meawuand ikos al dont marangas meawuand tipo de comida najñe martajiar prender paranarangas porque guey aran mushueyld comid gumisiold montar meawuand guey. De comida aldon maran atar shile pastor aperaj pejej color meceboyiat apiyak micans apiyak carien mikiñej tonjo tok miyel jow najñe apisot toldmi cayan meawuand be nashish porque ikiran jan anapanguier clas caldo que aguey añej cane comide mi comid pobre porque aguey mii, <noise> gue moda a tiol ikots ti alma cambajay ikods de meawuand de clase de comid guiran de tapar lo mismo pitar micota api color ikods apiliar michupiña ap color mi cebolla apit color nicans apiliat color mi ashis jouj najñe apejiuld ni tapat meawuand guer aldon arangard tiold mm tiold mm lokier lokiors o tiolds rush a guield alan dom arangas meawuand tipo de comidie.